Biby tegna mande malaky lion, avekeo amizay sevaly koa tegna mande malaky sady misaotisaoty be, aveke kara zagny koa zebra, aveo aminjay le biby tegna mande môra ndraiky tortue, tortue aveo amizay <hesitation> kandrôndro.